اتربيت في قرية عادية <hesitation> وكان <hesitation> يعني الناس عارفة بعض كلها يعني ف <hesitation> اتربيت في وسط اجتماعي شوية.